Puex xic ngu najaw ombiyajts napiüng najnej ombiyaats comosamb sara najiüt mijquiej pues ngu ndom napiüng ombiyajts xowayey istaw wüx angoch xiwix quie sacül ningüy pues ntsólan sajaw anowücijquew aariüj apiquiw solac.